ogauku mane pare iye ne nyawa ato ka ja holuku la nako menurut ngoji paling tomagae ta ojomo de wakana lo ikia ikangela uwa kawa reno uku wa akan gohu lo kai dadi.